मुर्गा के मास किनके लैसी ओकरा बाद पियाज चिरलैसी लहसुन निखोर के थेकुच लैसी ओकरा बाद मासके बाटिमे निकालके धलैसी धैलाके बाद मासके पानीसे निमनसे धोलैसी ओकरा बाद कराह लैसी कराके भि निमनसे धोके गैस बारके कराहके धिकेला चढादैसी जब कराह धिक जैए निमनसे त उमे तेल धरदैसी सुखल मर्चाके आ पत्रकके फोर्न राखदैसी तब जाके मासके राखके लारैसी लारैसी जब मासके पानी सुख जैस त पियाज आ लहसुन राखके लारैसी तनका लारके नुन आ हरदी राखदैसी आ फेनु लारैसी लारैसी जब मास पियाज आ लहसुन निमनसे भुजा जैस त जिरा धनियाँ के मसाला आ पिसल मर्चा लगाके भुजैसी तब जाके झोर लगादैसी तनका झोर सुख जैस त धनियाँ काटके उपर से निमन लागेला लगादैसी आ गैस भुतादैसी हम अइसनके मुर्गा के मास निनैसी।